د خوړو د خوندیتوب لپاره تر ټولو ښه لاره داده چی خواړه په کافی اندازه پاخه سی په هغه اندازه چی خوړل کیږی او وروسته بیا پاته خواړه په یخچال کی وساتل سی کوښښ وسی چی د خوړو د ساتلو په ځآی کی مچان اویا نوری خزندی نه وی